Ny Kanadiana dia olona mahafinaritra sy tso-piaina. Somary tsy dia tia vahiny mifindra monina any ihany ny sasany fa amin'ny ankapobeny aloha dia mifandray tsara amin'ny olona rehetra izy ireo ary mandray mpifindra monina betsaka mihitsy ary.